Ny teny miafina tena sarotsy zany e da ahita farafahakeliny roa ambinifolo tarehy mariky. Anatin'io roa ambinifolo tarehimariky io ô misy zanatsoratsy, misy renitsiratsy e, misy isa da misy marika